பலருக்கு ராப் இசையானது தாள ரீதியிலான பேச்சு. வார்த்தை வரிகளுடன் தொடர்புடையது. கனமான பேஸ்லைன்களுடன் கூடிய வலுவான துடிப்புகள். அடிக்கடி சமூக மற்றும் அரசியல் பிரச்சினைகளை. நிவர்த்தி செய்யும் சுய வெளிப்பாட்டின் கலாச்சாரம். நகர்ப்புற வாழ்க்கை அனுபவங்கள் சிக்கலான. சொற்களஞ்சியம் மற்றும் ரைம் திட்டங்கள் மற்றும். வலுவான இணைப்பு ஹிப்-ஹாப் இயக்கம் ஒட்டுமொத்தமாக. கலைஞர்கள் தங்கள் இசையின் மூலம் தனிப்பட்ட. கதைகள் மற்றும் முன்னோக்குகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது.